<hesitation> ŋ́ kolu lomé, ŋ́ no ko lomé ŋ́ na nyɩŋ mǝŋ Amou oblo Mǝŋ Amoblo kǝ́ ŋ́ kolu wɔɔ, pǝ láa caŋ mɔrʊkpǝ rǝ fiwe enyipwe pɨ láa cɛeɛ nyiyǝ lo tuwǝ kɨt;sǝǝwǝ wǝ kpɛlɩ ko turu e lée yee acʊma fwanyiŋ. Enyipwe pǝ ri rǝ enyipǝ rɛ pɨ ponu fwaiŋ kotu pɨ lée le be pɨ ŋ koonu tuwǝ. Wǝ́ mǝŋ lomeyǝ kǝ́ ŋ́ kolu wǝǝ, kǝ́ ŋ́ kolu ŋ́ fii mǝ ŋkɛ anyɩŋ ŋ́ no ko ŋ́ ka taa sɩka kɨ ŋ́ fɨ ŋ́ pa karǝ acʊmayǝ. Nyiye lǝ kpǝŋ ŋ́ kplu ŋ́ tini ŋwǝ ŋkpɛ ri rǝ nyi rɛ fwaiŋ ko rturu ŋ náa taa nyi lǝ kǝǝwǝ. Tɨŋtǝǝwe wǝ cà mǝ kpɛ oturu pɨ láa wʊrʊ fwaiŋ pɨ lǝŋ yee kɨtʊkpaakǝ sa mǝŋkɨsa mɨŋ pǝlo kosopipǝ wǝǝ, anyiŋ pǝ lóo poŋ ayɩrɩ. Akɔrʊpwe pǝ lóo pu tuwǝ, pɨ ri rɨ enyipǝ rɛ pɨ lée yee acʊma sɩsiɛrɩ wǝ ponu mɨ mɨ mǝŋkpɛ koturu ŋ́ ke tii rǝ ŋ wǝ fiiwe kɨ ŋ́ pǝǝ tɨ ŋ́ pǝ wǝ ponu mɨ mɨ. Paa mǝŋ pɨ lewe ŋ́ kolu ŋ́ kpii wǝǝ, pɨ ke ŋ yee tukpatɩ pɨ ŋ koonu mɨ kɨto wǝ ponu mǝ mɨ kɨ ŋ́ tii fiiwe ŋ́ pǝǝ kǝ tɨ ŋ́ pǝ. Aŋ ŋ́ nǝ pɨ ŋ́ kǝ tɨ ŋ kpǝlǝŋ ŋ́ ko lome kɨ ŋ́ ka taa sɩkayǝ kɨ ŋ́ nya kɨ ŋ́ fǝ ŋ́ pa karɨ acʊmayǝ kɨ ŋ́ nya mǝ ŋ́ yɩrɩ mɨ epipǝ wǝ́ kǝ́ aŋ mɨ nuŋ lǝ mɨ ŋwǝ yáa kpɛɛ lǝ lǝ nyuŋkpǝ wǝceŋceŋ wǝǝ, wǝ́ ŋ́ ne tii mǝ ŋmǝ ŋ́ pǝǝ tɨ ŋ́ ko fɛɛ rɛ kɨ ŋlǝ le tii ŋlǝ le mɨ yee acʊma kɨ ŋlǝ la mɨ nya le mɨ ri le yi kɨ ŋlǝ la yɩrɩ lě epipǝ lǝ la paa pwɩyɩ la maa pǝ a ŋ fɩ wǝǝ, lomeyǝ ponu mɨ mǝ ŋpaŋpa ŋ́ ke ti. Lome ponu mǝ mɨ kɨ ŋ́ ke ke tii láa ca mǝ kpɛɛ paape kǝ́ ŋ́ nah maa mɨ epipǝ ń tɨnɨ wǝǝ, ŋ wǝ wǝ loo poŋ mǝ mɨ kɨto wǝ́ ŋ́ na tɛŋ ŋ́ nǝŋ maa ŋ́ tɨ ŋ́ ko Lomeyǝ.